जो से ग्रुप होन एजे केएल भानी से कुनी तो आचे होन पीआर कुंगेयी से निकारे होन नशा कोर कोरी से गाडी रोकों या जे कुनी देई ना तो से तेनुक मार डॉन पीआर कुंगे जो लड़कोटे दोस्तिक ग्रुप रॉन भानी से कुंगी तो खेर आचे होन पीआर कुंगे से नोशा कोरने वालो माननीय।